الترتيب، والتنظيم في الدار حاجة مهمة، باش تحس بالراحة، أول حاجة لازم تتخلص من الحاجات اللي ما تحتاجهاش، زي الملابس القديمة، أو الأدوات اللي ما تستعملهاش، من بعد ننظم الدار بشكل يومي، يعني كل يوم خصص وقت قليل؛ باش ترتب الغرف. حاول تستخدم الصناديق، والرفوف.